حاولي توسعين دائرة البحث وقدمي على وظايف متنوعة حتى لو هو مو في مجالك كمان شوفي فرصة التدريب، أو التطوع لإنها تعطيكي خبرة، وتساعدك تبني شبكة علاقات، ولا تنسي كمان تحدثي سيرتك الذاتية ،وتركزي على المهارات اللي اكتسبتيها في الجامعة، واستعدي للمقابلات بالتدريب على الأسئلة الشائعة.